Eki biasana kan eki flu na ore, <hesitation> biasaki macuran curan suananta. <hesitation> Mulai ini nakan tu flu, <hesitation> tu flu <hesitation> bolokanki, moreki, asu kaleta. <hesitation> eki tu jampi dikandei eke eki ki jampi tradisional yuriki ki makale supaya ena supa supa supaya tena naparah-parah ntu flu ta <hesitation> yaki memang parah ntu flu ta sola e moreta, pergilah ke rumah sakit. Mekina le tu la pe jampi cocok na dikandei <hesitation> makela kan yakitumai apa supaya tena <hesitation> iki kan yaki to apa to parah to <hesitation> fluna <hesitation> moreta. Ku biasa iki kan kande kande berminyak dikande. <hesitation> kande itu kan kande tena sicocona cocona dikande. <hesitation> eki tu pi jampi di eki tu pi jampi di biasa dipake biasa tu dipallen. Bisa duka jampina rumah sakit dikandei. <hesitation> dikandei ki makale tallu, karem iki na kan iki nasu kaleta. Biasa sidugaki biasaki macallu calluweng majarang tusurikanta majungai rianga dimensi manansu kaleta. manansu kaleta dirasa ingin suma madingin kaleta bangasa tumarita dibawaki ikia malessimi dirasa. Pe jampie dipake sina sidukangi toe kiditi pallang. <hesitation> <hesitation> Riparrasangki wae, di bekki daun <hesitation> daun <hesitation> <hesitation> dibeki don don daun bettawe. <hesitation> waena waena waena naliru adigaragami tu di garigi tu daung tawe tu nariarenna ritarutu riirinna sendo biasanna.